No pähkmit om iks ka väega erinevit. Näütüses <hesitation> mõnõ aasia kastmõ seeh vai söögi seeh kasutadas vahepääl india pähkmiid. A magõhidõ süüke seeh või ollaq vahepääl näütüses kreeka pähkmiid.